Naq han xink'ulub' ja ya ro'na tii nik'amam aka 25 haab' reh han k'ulumaj rontii ri reh ruu' nuwuxqeel pues kiroo hoj wilkooj qah kamana chaje' reh nakamana chaje' han kinkamana naq xqat'alii qiib' ya xib'an naq hoj wila naq je' 16 o 15 qahaab' qat'alii qiib' xah wii' reh novios je' ixib' haab' y pues xah wi'pa juunto qa xa re'ee xah k'ulub' jaa re'ee reh xah'oo la chiripaat ruu' rituut ritaat taqee' y kikorpii pa junaj sa pequeño ralmuerzo y ruu' taqee' qapadrino pues xoo ar qak'ab' ar la padrino je' las 4 de la mañana ruu' la k'amalb'ee taqee' wila k'eh k'amalb'ee la peet ka'amal b'ee la rukab' k'amalb'ee la roox k'amalb'ee y onteera ruu' taqee' kixqaleel onteera la k'amalb'ee taqee' xahoo y xahoo pan salón xahoo pan ripaatyoox are pues la sa paala xi xahrib'an cha bendecir y ru're'ee después reh xahoo chiripaat wuxqeel niwuxqeel ke re' la je're' nb'anara re' tii la'koon Entonces xahoo xah xkiye' qabendición lo ke es la welmehk'an nija'machiij ke xiq'or qahoj kee pues qak'am qa korik qak'achariik reh re'ee kurik rila qeh hoj onteera reh ruu' qak'uun taqee' y ke la entonces tah naq qak'uun pero ro'na wula cha ixib' qak'uun va entonces la reh are' xah wii pan ayo' pan la xaj y kurik reh are' xah chiila reh chiripaat nuwuxqeel ke xwii' la nimq'iij y xah xajwaa qaq'aj onteera xah wa'a chiriij are' xah chila chi qapaat ke es la chinipaat han ruu' nituut y nitaat iwaal xqab'an qawalmuerzo ruu' taqee' la padrino y xah xajwa xi'pana onteera la wach'ajal taqee' y onteera pues korik xqik'saa y ya reh la despues reh re' ro'na tii qak'aman ka re' 25 haab' reh hoj k'ulumaj ya ro'na tii gracias a dios qaqawii' kiroo hoj wilkooj y ya xah pana la edad laloo' y pues kurik hoj ojonaq